Pues me mëdyë ech toka'atë i'ixpë ko'ots <hesitation> koch dun tokatë dun tëku'uy pësëm, yë mëjk ju'uk, yë mëjk jadun tukyë almal dun ko'ots wydyjpë este, <hesitation> ko'o dun yanyay yu'uk këxpë, yajkopkëy ti'i dun wydyjpë naxwin tokatë je tsu'uk yo'oy nyaxpues ya, yë jay dun nyëkxë myat's pues kyay, kyapë chyuchpë yay jedun.